لو الإنترنت خارب باش نصلحه أول شي نتأكد أن المودم بتاعي أصلا يشتغل، بعدها نجرب نعاود نشغله لو ما جاب نتيجة يعني، بعدها نتأكد من الكابل مرات الكابل مش واصل بالمودم نفصله ونركبه كويس بعدها نجرب بال نوصل الإنترنت بالجهاز على طول مرات الواي فاي هو اللي خارب، ولو كانت المشكلة مازالت مستمرة نتصل في مزود الخدمة.